أظن ال <hesitation> النمو الاقتصادي طبعاً هيبقى أحسنز لأن ده هيساعدنا إن إحنا يبقى معانا فلوس أكتر نحقق بيها اللي إحنا عايزينه وآ <hesitation> مش هيبقى فيه فقر فبالتالي مش هيبقى فيه تلوث، لأن الناس هتبقى بتح- بتحافظ على صحتها، وده هيساعدنا إن إحنا ن- نقدر <hesitation> نحل مشكلة زي البيئة مثلاً <hesitation> بشكل أسهل من <hesitation> من لو إحنا مفيش معانا ال-